Ty resaky fandika olo ty zany dia tegna anisagny miteraky ahiahy ara-etika maro mihintsiny, indrindra moa momba ny maha olombelo, ny maha izy azy azy sady ny vokatriny eo amin'ny fiaraha-monina.